Nabba <hesitation> khalanchi kardi elia ademri, ken ken taka karyenan ekelsa, eka ta eno ken elina, ghase kir uki la okerecha ken ukiena weako, ken ukaena uki la okerecha engir ghasae nanne koye ka alag eka naseai kon dafi awal log ghasae nannae seinya galag e oka fe, talog goudo karyen tan tange nan. Taron joo ukil uki la eka many ga alitae sotta alatikani wandinamie wandeda jua dehab nabba elnamie ya ghasae nan treseara in elnamai ay tresil gon manye tresil gon <hesitation> sotta alie.